Ny <hesitation> tômaty agnatin'ny boite no azo tahirizigny alao- <hesitation> alaohan'ny tsy azo inanagna azy, matetiky arakaraka ny daty zay mipaitraka aminazy na <hesitation> le <hesitation> fotoagna nagnamboaragna azy.